רוֹטִינִי אֶל-יוֹמִי קַיְּבְּדָא מִן אֶל-צּבָּח בְּקְרִי, קַנְפִיק עַל חֲוָאלִי אֶל-סִתָּה וְנֹּס וְלָא אֶל-סְבַעָה תְּנְצְלִי שְׁوּיָּה וְקַנְחַט אֶל-פְּטּוּר לִי גַ'אַלְבָּאן קַיְּכּוּן חָ'פִיף. בְּחַאל אֶל-חֻבְּז עִם אֶל-זַיִת זַיִתּוּן וְלָא שְׁוּיָּה דְל-אֶל-פְּוַאקִיח, קַנְמְשִי נְחַדֶּם מִן אֶל-תַּמָאנִיָּה חַתָּא לְשִתָּה דְל-אֶל-עַשִיָּה וּמְבְּעַד קַנְעוּד לְדַאר וְקַנְדִיר שִי רִיוַاضة חָ'פִיפָה, בְּغִית נְקְרָא שְׁוּיָּה. אֶל-עַשָּׁא קַיְּכּוּן עִם אֶל-עַאִילַה תְּקְרִיבָן עִם אֶל-תִסְעָה דַּל-לַיְל וּמְבְּעַד קַנְוַדְּד נְּוּם בֵּין אֶל-עַשְרָה וְאֶל-חַדִיָּה עָשַר בַּשּׁ נְרְתַּاح מְזְיָאן וְנְכוּן פַּאִיק לִגַּדָּא.